بعرف أعوم اه على ضهري اكتر بس بهون في مسافات قليلة اتعلمت وانا عندي خمستاشر سنة و اتعلمت كده يعني بالممارسة مروحتش مكان أتعلم و ركوب العجل برضه اتعلمت بالممارسة كده ركبت عجلة في الأول لوحدي و كان حد بيسندني و بعد كده بدأت أن أنا أتعلمها